Pa voso va tsi rue ka pe tasu we nu, po ne vere vere nu pa mosina vakav pa mainu pa va yen. Tenu pa vavatsuts ka pe ve rei pa umbum vanu, toka pa nanava, nai ka vavatsuts po umbum vanu, umbum vanu ne to opugi umbum kua, po umbam vanu pa mos gawa, pa mos torara ana ne vere vere nu ka anguas ka niti buar veri. Voni pa ne ne kauki pa te vanu vi. ka opugi pa ti kita op op nu, ke mam vasisio ta ar tete waien vanu, vasisio no ma sese na ne va sisio pio, ke ne sese nu a te pene kemam viviso no mar ne mam vavatsuts noma ka vevets wa veni umbam ar voro va tugi umbamto teig geve nor, ven tang a vis pene nau ka op ma bero to kita op op nu pa na te nu en vanu pene. Ka pe tasu me nu pa mar veri pa ne nau po bik vavatsuts, matsi taim nau po mama noto kene tete nu po vavatsuts, vavanu reats ma vos Kah tsiako a kiu huts en vanu. Unu tsene tenu vone po vavatuts. Kinokino nu, kah gagaun nu ah maar no vavatuts seseno, poh vavatuts po mio potana mana ma kiu nol sese nor ane pata ah ma mak nene u tanu poh vavatuts. Vei tane, ene va pe upa vere vasasa pah mia vanu. Pa nata oh ubam nabana. Pa ar nor tete voa nor pavanu peor